Akpa, ɛdi, ɛfʋa, ɛla, ɛna, ɛtʋ, ɛwlʋ, ɛwlʋdi, ɛlɛ, ɛlɛdɩ, idzo, idzo nɛdɩ, idzo nɛfʋa, idzo nɛla, idzo nɛna, idzo nɛtʋ, idzo nɛwlʋ, idzo nɛwlʋdi, idzo nɛlɛ, idzo nɛlɛdi, iliefua, iliefua nɛdigbo, iliefua nɛfʋa, iliefua nɛla, iliefua nɛna, iliefua nɛtʋ, iliefua nɛwlʋ, iliefua nɛwlʋdi, iliefua nɛlɛ, iliefua nɛlɛdi, iliela, iliela nɛdi, iliela nɛfʋa, iliela nɛne iliela nɛtʋ, iliela nɛwlʋ, iliela nɛwlʋdi, iliela nɛlɛ, iliela nɛlɛdi, iliena, iliena nedigbo, iliena nɛfʋa, iliena nɛla, iliena nɛna, iliena nɛtʋ, iliena nɛwlʋ, iliena nɛwlʋdi, iliena nɛlɛ, iliena nɛlɛdi, iliena nɛtʋ, iliɛtʋ nedigbo, iliɛtʋ nɛfʋa, ilɛtʋ nɛla. Ilɩɛtʋ nɛna, ɩlɩɛtʋ nɛ ɩlɩɛtʋ nɛtu, ɩliɩɛtu nɛwlʋ, ɩlɩɛtu nɛwlʋdi, ilɩɛtu nɛlɛ, ilɩɛtu nɛlɛdi, ilɩɛ ɛwlʋ, ilɩɛwlʋ nedigbo, ilɩɛlʋ nɛfua, ilɩɛwlʋ nɛla, ilɩɛwlʋ nɛna, ɩlɩɛwlʋ nɛtʋ, iliɛwlʋ nɛwlʋ, ilɩɛwlʋ nɛwludi, ilɩɛwlʋ nɛlɛ, ilɩɛwlʋ nɛlɛdi, iliɛiliɛlɛdi, iliɛlɛdi nedigbo, iliɛlɛdi nɛfua, iliɛlɛdi nɛla, iliɛlɛdi nɛna, iliɛlɛdi nɛwlu, <hesitation> ɛtu, iliɛlɛdi nɛtu, iliɛlɛdi nɛwlu, iliɛlɛdi nɛwludi, iliɛlɛdi nɛlɛ, iliɛlɛdi nɛ ɛwlʋdi, iliɛlɛ, iliɛlɛ nedigbo, iliɛlɛ nɛfua, iliɛlɛ nɛla, iliɛlɛ nɛna, iliɛwla nɛtu, iliɛlɛ nɛwlu, iliɛnɛ nɛwludi, iliɛlɛ nɛlɛ, iliɛlɛ nɛlɛdi, ilie iliɛlɛdi, iliɛlɛdi nedigbo, iliɛlɛdi nɛfua, iliɛlɛ nɛla. Ilɩɛdi nɛla, Ilɩɛdi nɛ ɛna, ilɩɛlɛdɩ nɛ ɛtu, ilɩɛlɛdɩ nɛwlu, ilɩlɛdi nɛwludɩ, ilɩɛlɛdɩ nɛlɛ, ilɩɛlɛdɩ ñɛlɛdɩ, idzo alafa.